الآلات يعني ممكن تنتج الفن، لكن أعتقد إن الفن الحقيقي راح يبجى يعني مجهود بشري بشكل أساسي، الآلات مثل الذكاء الإصطناعي تجدر إن هي تنشأ أعمال فنية، بس في نفس الوجت راح تفسد التجربة الإنسانية والمشاعر العميقة، فالفن يعكس عن التجارب والثقافات والأحاسيس، وهذي أشياء يعني راح يصعب إن الآلات راح تفهمها أو تعيد حتى إنتاجها بنفس العمق.